Ikero nifurie <hesitation> inywa uji na chai. Kole ni chai na kitafunwa chakwe na uji. Nipho findo fakwa njephipendelea ikyero. <noise> Naifurie ikaanga marughu niywelie chai maana kunu haghire marughu kana nichemshie mimanga ninywe na chai